dóttir fyrrverandi sakbornings í Guðmundar og Geirfinnsmálum fagnar afsökunarbeiðni ríkisstjórnarinnar en segir réttast að þeir sem brutu gegn föður hennar verði látnir sæta ábyrgð lögreglan í Danmörku lokaði eyjunni Sjálandi í dag í umfangsmikilli aðgerð sem ekki sér fyrir endann á lögregla leitar þriggja manna vegna gruns um mjög alvarlegan glæp samgönguráðherra greiddi í dag síðastur allra gjald fyrir að aka um Hvalfjarðargöng

ítalskir ferðamenn voru þeir fyrstu sem óku um gjaldfrjáls göng og vissu ekki hvaðan á þá stóð veðrið þegar ráðherra gaf þeim blóm flóðbylgja skall á borginni Palu í Indónesíu eftir öflugan jarðskjálfta í morgun hús hrundu til grunna og óttast er að tugir hafi látið lífið danski leikarinn Mikkelsen segist snortinn að hljóta verðlaun á Íslandi enda sé hann ástfanginn af landinu hann þurfi þó að æfa sig í

íslensku áður en hann flytjist hingað búferlum nú hefur efanum verið eytt um sakleysi þeirra sem hlutu dóm í Guðmundar og Geirfinnsmálum segir dóttir Tryggva Rúnars Leifssonar hún fagnar afsökunarbeiðni ríkisstjórnarinnar fimm af þeim mönnum sem hlutu dóm í Guðmundar og Geirfinnsmálum árið nítján hundruð og áttatíu voru sýknaðir í Hæstarétti í gær þessi niðurstaða var rædd á fundi ríkisstjórnarinnar í morgun hvað viltu segja við þau

Guðmundar og Geirfinnsmálum árið nítján hundruð og áttatíu ég ég vil biðja þau öll afsökunar vegna þess ranglætis sem þau voru beitt á þessum tíma ríkisstjórnin vill tala með skýrum hætti í þessu máli þess vegna biðjum við þau öll fyrrum sakborninga aðstandendur þeirra og aðra þá sem hafa átt um sárt að binda vegna þessa máls afsökunar rosalega gott og gleðilegt að fá að heyra þetta og vita að það er einhugur í ríkisstjórninni út af þessu

jákvætt skref

þó það sé sjálfsagt í raun og veru það er ríkisvaldið sem ber ábyrgð á þessu dómsmáli og því sem var gert

og þarna er ríkisvaldið að biðjast afsökunar og bjóða fram sáttahönd nú hefur efanum verið eytt að fullu held ég um sakleysi þessara manna sömuleiðis ákváðum við að setja niður nefnd sem verður skipuð

núna eftir helgi sem mun fara yfir framhald málsins með þessum aðilum er þá búið að ákveða að þetta fólk fái bætur það liggur auðvitað ekki fyrir ákvörðun mér finnst sjálfsagt og eðlilegt að við förum yfir það núna hvað við getum gert til að bæta þennan skaða með þessari ákvörðun ríkisstjórnarinnar í dag vonast forsætisráðherra til þess að sakborningar í Guðmundar og

Geirfinnsmálum verði leystir undan því oki að þurfa hver og einn að höfða mál til að krefjast skaðabóta þessi yfirlýsing ríkisstjórnarinnar og afsökunarbeiðni á hún við um alla sem voru dæmdir nítján hundruð og áttatíu líka mál Erlu Bolladóttur

auðvitað ekki verið dæmt í því máli þannig að það bíður hugsanlega enn frekari málsmeðferðar Kristín Anna segist vilja að það verði skoðað hvort

þeir sem brutu gegn föður hennar verði látnir sæta ábyrgð auðvitað þætti okkur alveg ofboðslega vænt um það að það væri ekki skilið

þetta tómarúm finnst þér koma til greina að stofna sannleiksnefnd eða

láta einhvern sæta ábyrgð það hefur ekki verið rætt á vettvangi ríkisstjórnarinnar

að dómur Hæstaréttar sé auðvitað mjög skýr niðurstaða í málinu lögreglan í Danmörku lokaði eyjunni Sjálandi í dag í umfangsmikilli aðgerð sem ekki sér fyrir endann á lögregla leitar þriggja manna á svörtum Volvo en hefur veitt litlar sem engar aðrar upplýsingar aðeins að mennirnir séu grunaðir um mjög alvarlegan glæp öll umferð til og frá Sjálandi var stöðvuð allar lestasamgöngur felldar niður og ferjusiglingum milli Danmerkur og Þýskalands var hætt á stuttum blaðamannafundi síðdegis kom fram að lögregla hefði fundið Volvoinn en nú sé allt landið undir í leitinni að mönnunum Bjarni Pétur liggur eitthvað fyrir

nei lögregla hélt blaðamannafund núna seinni partinn og það skýrðist frekar fátt þetta eru einhverjar umfangsmestu aðgerðir sem danska lögreglan hefur ráðist í síðustu ár

var öll umferð

til og frá Sjálandi stöðvuð allar almenningssamgöngur og þetta hafði alveg svakaleg áhrif auðvitað og hefur enn núna rétt fyrir fréttir var

um tuttugu kílómetra löng við Litlabelti er hún ellefu kílómetrar og fjórir við

og eins og við sjáum á þessum myndum er þetta fjöldi lögreglumanna gráir fyrir járnum og leitin stendur enn

yfirmaður rannsóknardeildar dönsku lögreglunnar sagði frekar fátt á blaðamannafundinum staðfesti að Volvoinn hefði fundist þessara þriggja væri enn leitað og þeir væru grunaðir um alvarlegan glæp þegar dönsku

reyndu að fá skýrari svör hvort þetta tengdist mannráni eða mögulegri snerust flestar um atriði sem hann gæti að því loknu sleit hann fundinum

nokkrar mínútur en við

við Hvalfjarðargöngin var hætt í dag ferðamenn sem voru fyrstir til að aka um gjaldfrjáls

voru nokkuð hissa þegar samgönguráðherra stöðvaði för þeirra og gaf þeim blóm Hvalfjarðargöngin voru opnuð árið nítján hundruð níutíu og átta og hafa ökumenn verið rukkaðir fyrir akstur um göngin frá upphafi spölur hefur nú náð samkomulagi við ríkið um að afhenda göngin sem verður gert með formlegum hætti á sunnudaginn í dag var hins vegar síðasti dagurinn sem gjald var tekið fyrir akstur um göngin og var samgönguráðherra sá síðasti sem greiddi veggjald góð tilfinning þetta er gott verkefni sem segir góða sögu

gengið vel að greiða þetta niður

skilað til ríkisins og gjaldtöku hætt og þá var komið að því að borga í síðasta skipti góðan daginn

ekki tuttugu ár það er ánægjulegt að eiga þessi viðskipti við þig takk kærlega

Sigurður Ingi slökkti því næst formlega á gjaldtöku við göngin

fyrstir til þess að keyra í gegnum gjaldfrjáls göng voru svo ítalskir ferðamenn

Ítalirnir vissu ekki hvaðan á þá stóð veðrið

göngin í tuttugu ár

nei ég held ekki þetta var bara komið nóg að athöfn lokinni vissu sumir ökumenn ekki í hvorn fótinn þeir ættu að stíga og hvort þeir ættu að borga fyrir aksturinn það er orðið ókeypis

bara rúlla í gegn að minnsta kosti fimm létu lífið

í öflugum jarðskjálfta sjö

að stærð í Indónesíu í morgun jarðskjálftinn átti upptök sín undan ströndum eyjarinnar Sulawesi skammt frá borginni og íbúar í mörg hundruð kílómetra fjarlægð fundu fyrir

var gefin út en aflétt eftir rúma klukkustund skömmu síðar skall um tveggja metra há flóðbylgja á borginni þar sem búa um þrjú hundruð og fimmtíu þúsund manns hún hreif með sér heilu húsin við en náði víðast hvar ekki langt inn í land yfirvöld hafa hvatt íbúa til að halda sig undir berum himni því von sé á öflugum

starfshópur sem sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra skipaði um eignarhald á bújörðum leggur til að sett verði í lög skilyrði um að landeigandi eða ábúandi hafi fasta búsetu á landinu og að þeir sem öðlist hér eignarrétt eða afnotarétt hafi hér lögheimili skýrsla starfshópsins var birt á vef ráðuneytisins í dag hópnum var ætlað að meta hvaða takmarkanir sé að finna í löggjöf Noregs Danmerkur og Möltu og rúmist innan e s samningsins einnig átti hann að leggja mat á það hvaða takmarkanir komi helst til greina hér á landi til að viðhalda ræktanlegu landi og búsetu í sveitum landsins hópurinn leggur meðal annars til

í lög að landeigandi eða ábúandi hafi þar lögheimili eða fasta búsetu að sett verði skilyrði um að sá sem öðlast eignarrétt eða afnotarétt yfir landi hafi lögheimili hér á landi eða hafi haft lögheimili hér í allt að fimm ár að stærð lands eða fjöldi fasteigna verði sett verði í lög að hið opinbera samþykki fyrir fram aðilaskipti að landi ábúendur fái víðtækari forkaupsrétt og einnig verði sett verðstýringarheimild í lögin hópurinn bendir á að upplýsingar um hve stór hluti landsins er nýttur til landbúnaðar séu ekki aðgengilegar ekki liggi heldur fyrir upplýsingar um hve stór hluti landsins þurfi að

í notkun miðað við þarfir íslensks samfélags hart var tekist á í

öldungadeildar Bandaríkjaþings nú á sjöunda tímanum um tilnefningu

í Hæstarétt Bandaríkjanna nefndin samþykkti með ellefu atkvæðum gegn tíu að tilnefning

færi fyrir öldungadeildina jeff Flake þingmaður repúblikana greiddi þó atkvæði með þeim fyrirvara að svo yrði ekki fyrr en að lokinni rannsókn alríkislögreglunnar FBI á ásökunum þriggja kvenna sem saka um að hafa beitt sig kynferðisofbeldi

gert á fundi nefndarinnar en honum verður framhaldið í kvöld leiðtogar Þýskalands og Tyrklands hétu því í dag að bæta samskipti ríkjanna eftir rúmlega tveggja ára deilur fyrsta

til Þýskalands hófst í dag leiðtogarnir hittust í Berlín í dag og stórum hluta borgarinnar var lokað vegna fundarins um fimm þúsund lögreglumenn voru á götunum mun fleiri

en þeir mótmælendur sem komu saman þar sem leiðtogarnir tveir stoppuðu áður en þeir héldu til fundarins samskipti þýskra og tyrkneskra stjórnvalda hafa verið

mjög stirð síðustu misseri Þjóðverjar eru ósáttir við hvernig Tyrkir hafa brugðist við straumi flóttamanna til Evrópu og tilraun til valdaráns fyrir rúmum tveimur árum hefur líkt þýskum stjórnmálamönnum við nasista eftir að tyrkneskum kollegum þeirra var bannað að halda kosningafundi fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna í fyrra það er því viðbúið að það verði stirt milli Aldís Hafsteinsdóttir bæjarstjóri í Hveragerði var kosin nýr formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga á landsþingi sambandsins á Akureyri í dag hún er fyrst kvenna til að gegna formennsku innan sambandsins sem var stofnað árið nítján hundruð fjörutíu og fimm

tveir voru nú í framboði til formanns Aldís og Gunnar Einarsson bæjarstjóri í Garðabæ Aldís hlaut rúmlega sextíu prósent atkvæða þetta var þrítugasta og annað landsþing sambandsins og eru þau haldin á fjögurra ára fresti einnig var kosið í nýja ellefu manna stjórn Aldís segist ætla að setja samskipti ríkis og sveitarfélaga á oddinn sem formaður sambandsins að tryggja sveitarfélögum og sveitarstjórnarstiginu aukna hlutdeild í tekjum til að standa straum af þeim mikilvægu verkefnum sem sveitarfélögin eru að sinna ég held að lykillinn að því sé að eiga góð eiga góð samskipti reglulega fundi og ná þessum þessum þessum kontakt sem þarf að vera á milli ríkis og sveitarfélaga og þessum skilningi sem verður að vera á þeim verkefnum sem við bæði erum að sinna lögum samkvæmt og sem sveitarfélögin hafa

tekið að sér að sinna kannski án þess að það sé lögbundin skylda mikil bót verður fyrir vatnsveituna á Akureyri og nágrenni þegar sjötíu sekúndulítrar af köldu vatni taka að streyma þangað úr Vaðlaheiðargöngum happdrættisvinningur segir forstjóri Norðurorku það var mikið áfall í Vaðlaheiðargöngum þegar stórt misgengi opnaðist í fjallinu vorið tvö þúsund og fimmtán mikið efni hrundi úr og gríðarmikið vatn fyllti göngin eftir langan tíma tókst að beisla vatnið og í dag hrósa margir happi yfir öllu þessu vatni já það má sannarlega segja að þetta sé happdrættisvinningur fyrir samfélagið hér við Eyjafjörð Norðurorka hefur tekið þátt í því með verktakanum í göngunum að virkja vatnið byggð var safnþró inni í göngum og eftir rörum verður vatnið leitt í tanka fyrir utan meiningin er að nýta vatnið á Svalbarðsströnd og í þéttbýlinu á Akureyri það er áætlað að úr þessari vatnsveitu hér í göngunum komi að minnsta kosti sjötíu lítrar af vatni á sekúndu og þetta á að fullnægja allt að helmingi af vatnsþörf Akureyrarkaupstaðar og það er talið auka til muna öryggið í miðlun neysluvatns hjá Norðurorku að fá þetta mikið af nýju vatni inn í kerfið við erum annars vegar með uppi í Hlíðarfjalli fyrir

ofan bæinn og hins vegar í Hörgárdal á Vöglum nú það svæði er undir miklu álagi bara frá umferð þjóðvegur eitt liggur nánast í gegnum það svæði þannig að fyrir okkur öll á svæðinu er mikið öryggi að fá þriðja

inn þriðju vatnslindina en talsverður tími mun líða þar til þetta vatn verður komið heim til neytenda hönnun vatnsveitunnar í heild er ekki lokið næsta ár fer svona frekar í

eða hugsunina í kringum það og síðan lagnavinnan af stað tvö þrjú ár jafnvel fjögur það má vera þriðja hver kona í heiminum er beitt kynbundnu ofbeldi og um hundrað og tuttugu milljónir núlifandi stúlkna hafa verið beittar kynferðislegu ofbeldi þetta er á meðal þess sem UN Women á Íslandi vill vekja athygli á í nýrri herferð þar sem allir eru hvattir til að fordæma kynbundið ofbeldi Women á Íslandi hrinti í gær af stað herferðinni kynbundið ofbeldi er nær en þú heldur auglýsing fyrir herferðina sem var frumsýnd í gær hefur vakið mikla athygli en þar má sjá nokkra karlmenn lesa frásagnir tveggja kvenna af kynbundnu ofbeldi ég heyrði eitthvað

í lokin uppgötva

þeir sem lesa frásagnirnar að önnur kvennanna situr beint á móti þeim bara erfitt að lesa þetta og

að setja mann fram af brúninni að gefa það situr á móti þér þá verður þetta allt sambland af einhverju máttleysi og samúð en líka bullandireiði sem maður getur einhvern veginn ekkert gert með við sáum það í metoo byltingunni

á Íslandi hvaða stétt eða stöðu sem hún tilheyrir hefur upplifað kynbundið ofbeldi eða áreitni og til þess að breyta þessu verðum við að fá karlmenn í lið með okkur þess vegna ákváðum við að fara þessa leið og

þannig að þeir gætu sett sig í spor kvenna samtökin hvetja fólk bæði karla og konur til þess að fara inn á heimasíðu þeirra og skrifa undir fordæmingu á kynbundnu ofbeldi ég held að viðbrögðin okkar segi

okkur finnst um þetta og hvað öllum á að finnast um þetta og vonandi verður þetta til þess að breyta einhverju

tók á móti verðlaunum alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar

Mikkelsen varð heimsþekktur fyrir að leika illmennið

myndinni Casino Royale hann vakti einnig mikla athygli fyrir hlutverk sitt í dönsku myndinni

Mikkelsen er einnig heiðursgestur á

hátíðinni sem stendur nú yfir og sýndur verður fjöldi kvikmynda með honum í aðalhlutverki til norðlægrar áttar á morgun annað kvöld er gert ráð fyrir norðvestan hvassviðri eða stormi á Austfjörðum veður fer kólnandi og má víða gera ráð fyrir hita á bilinu eitt til sex stig þegar líður á morgundaginn Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer betur yfir þetta hér rétt á eftir og þá skulum við sjá hvað er helst í íþróttafréttum hjá Einar Erni Jónssyni hér á eftir Elísabet Gunnarsdóttir verður ekki næsti landsliðsþjálfari kvenna þar sem k s í vill að viðkomandi búi á Íslandi en Elísabet býr í Svíþjóð Evrópa lét til sína taka á seinni hluta

fyrsta keppnisdags bikarsins í golfi Ólafía Þórunn Kristinsdóttir er bjartsýn fyrir lokaúrtökumót LPGA mótaraðarinnar dóttir fyrrverandi sakbornings í Guðmundar og Geirfinnsmálum fagnar afsökunarbeiðni ríkisstjórnarinnar en segir réttast að þeir sem brutu gegn föður hennar verði látnir sæta ábyrgð

lögreglan í Danmörku lokaði eyjunni Sjálandi í dag í umfangsmikilli aðgerð sem ekki sér fyrir endann á lögregla leitar þriggja manna vegna gruns um mjög alvarlegan glæp samgönguráðherra greiddi í dag síðastur allra gjald fyrir að aka um Hvalfjarðargöng ítalskir ferðamenn voru þeir fyrstu sem óku um gjaldfrjáls og vissu ekki hvaðan á

stóð veðrið þegar ráðherra gaf þeim blóm flóðbylgja skall á borginni í Indónesíu eftir öflugan jarðskjálfta í morgun hús hrundu til grunna og óttast er að tugir hafi látið lífið danski leikarinn Mikkelsen segist snortinn að hljóta verðlaun á Íslandi enda sé hann ástfanginn af landinu hann þurfi þó að æfa sig í íslensku áður en hann flytjist hingað búferlum þá er þessum fréttatíma lokið og komið að íþróttum og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

punktur is næstu sjónvarpsfréttir eru á sama tíma annað kvöld en við segjum þetta gott að sinni vonum að þið hafið það sem best um helgina veriði sæl